Ni anyounio nataparach elip aiy atama ejok noi na kefanangea akwaar na etiana enokak roloo ejikon keyei esukar eyei kidorokinio echai kidorokinechai tamata ngitunga atayaka elata lu arai ngiboro ani arumoni epagia ikai karumo atayaka atangaa ekaa dukan kangaa edukan kang ebuikin robo eusa ebahatisha robo ngika customare kenana naparan mam robo tani ibere enyamio mam tani ngaropiyae na ipore naparan niboikinetei cha kongina paka ebong kotere lanyuni ebong ngesi tani enamunere tani achemisinit kidorokineraakimuy tanyamare ebong ngina toperere ngacho saini ikosokinio tani akidokini akimuy na ebong ngina kiboikinetei tu kongina kibatishia emaisha toperoi paka akiraar nache kenyoun robo elata ngikaboro nabo epagia akaa akai atorumo tu kongina. Nenyemere robo auimiy na ebong ngina kilipa robo akiy maybe erauni ngasain nguna karai ibere kama ngasain ngarei akwaar ama ngasain ngauni akwaar toperoi robo ama ngache saini ne eerumoror akimiy tangarae keuaredio eyei kirarae robo abaar na itaamgasae aredio kuhusu robo akwap nakosi be turkan naka.